Mah, mi balli no ne conoscio guæi, donca me vëgne in cheu giusto o valser, o cha-cha-cha, ch'en doî balli abastansa clascichi. E balli ciù moderni, fòscia a trap, s'o l'é-s'o l'é un ballo. Però no- no ne conoscio.